Ty fomba fiasa hety io: alà tana roa, tondro miaraky amin'ny fa- t- tondro be miaraky amin'ny fanondro iny, ampidiry amy lavaky roa amy hety iny ao, bakeo ampy fampipitihy, bakeo saraha, ampy fampipitihy bakeo saraha, vohà bakeo sokafy, da iny amizay manapatapaky iny.